कंगारू एक ऑस्ट्रेलियन जानवर हवे। <noise> अनमें दो पैर हवे अनमें एक खास बात हैवे कि ओ बॉक्सिंग करी लेवे। अनमें पेट पर थैली हैवे बणमें ओआपरो बाछो राखता ह। कंगारू ऑस्ट्रेलिया रे जंगलां में पाइयो जावे और ओ तेज भी घणो दौड़ लेवे। कंगारू छे हू आठ फीट तक लम्बो होई सके।